מ'זאל נוצן א פלאנדזשער, לייגן איבער די עפענונג פון די וואסער אפלויף, און עס שטופן אריין און ארויס, ארויף און אראפ, זען צו עס ווערט אביסל אויסגעליידיגט, אויב עס העלפט נישט, קען מען נוצן א שלאנג - א סנעיק טול וואס מען שטעקט אריין אינעווייניג און עס העלפט אויסליידיגן די אנגעלייגטקייט.